Ndwom ahorow pii na cwc hc ntsi memmpj dj daa mebetsie kortsee. Cwc dj mohwehwj mu na muhu ahorow a cwc mu na metsietsie ne nyinara. Ihu dj sj etsietsie ndzjmba pii a, obue w'adwen mu wc mbrj ihu biribi fa. Djm ntsi mepj ndwom ahorow ne nyinara ne tsie kyen dj ibetsie kortsee cba no djm a, cbcfon.